Vaikus om või-ollaq suhtlusõ man pia sama tähtsä nigu kõnõlõminõ vai helle tegemine, selle et õigõl hetkel tassa olõminõ, <hesitation> õigõl hetkel määntsidegi pausõ tegemine, kõik naaq ommaq väega tähtsäq, et umma sõnomit õigõhe ja täpselt nii, nigu sa tahtsõt, edesi andaq.